हमरा एपने जियके खाएकी तहिया खेतवमा बाली बिर्ही सबह लगोसहु । बाली बिर्ही लगोइकी माहा हमरा धान लगोसहु, मकाइ लगोसहु, कोदो लगोसहु, फाफर लगोसहु, तोरी लगोसहु, मासुरी लगोसहु, साग पात लगोसहु, मुरै लगोसहु, लहसुन लगोसहु, प्याजु लगोसहु, मेथी लगोसहु । उतुरे मतुरे हैने हमरा याको याको चिजु बिजु फेरी लगोसहु । उ चिजुवा बिजुवामा बाली बिर्हिमा कतेक न कतेक खलक किरा सबह हसइ । कुनुहु किरवा हमार बिखियार हसइ त कुनुहु किरवा हैने बिखियार हसइ । जुन किरा सबह बणइ बहुतेनी उहे किरवनी सबह नाउ बणही कहे जाइ चिहुटि, धोलका किरा, धेल्ब्वाका किरा, चिला किरा, जनका किरा, बेमता किरा, मधु किरा, सुगा किरा । याको सबह बहुते खलक किरा सबह बणइ ।